أكثر شيء طريف صار لي هو وقت كنت فيه قاعده مع لصحاب و كنت نحكي نكتة، فجأ و أنا ضحكا هيكا لقيت روحي نسيت آخر جزء من النكته، كلهم بداو يضحكوا عليا وجهي تقلب ما لقيتش شناها نجاوب، ضحكنا برشا في الموقف هذاك و صرت نذكروا دايما كل ما نتلاقى مع صحابي و نذكرهم بضحكه ديا و نتفكر معاهم و نبدأ نضحك أنا زادا.